gato wahanu co bɛ a benɛ a do uwe o ma suwan farni dure a o suharo a o senu za a yan ni o ofan ofan oyi uwa ofan a o fununa a ma ciora mu oyi ciora mu dron tomu vo